<hesitation> Fomba ananganan'ny hala n- trano tranonkalany ndraika: <hesitation> alainy faroratra ananjy igny a apetaka ananjy amin'ny <hesitation> ambadika aty ohatra, apetaka ananjy aminà kakazo aty, de mandeha ndraika izy a ampitana ary a de apetaka ananjy e; de apitapitany akeo foagna zany igny, de vitany akeo mi tragnony igny a amin'ny vitany akeo atambatambatra ananjy akeo faroratra ananjy igny de mitambatra.